Endekandeka eyeritsumba omutseli, ghukatsuka bwakya esigiri yibye stove kwitsi esyangwe ngewethu omwakyalu kwitsi enanga gerihambya egas, ghukabya wabiritsumbayu obo ngomutsele oweritsumba isimuli maghutha. Gukutha amaghetse womwanyungu, iwabiripinga omutsele nganimungahi namaghetse iwapimaghu neru iwithamu omutsele omwamaghetse awawabiripinga neryo iwatokomyaghu, akabya anamutokoma, akabya animubimba, namaghetse inanamuhwerera neru ghukagheraya omutsele ngabirihya kwisi ngasalya anahya. Amabya inabirihya, iwihaghu okwaliko. Owerikalhanga, ighoghukatsuka erikalhanga amaghutha. Wabirikalhangaghu iwathekamu esyanyanya ebitunguru iwabithekamu obo ebyosi iwabiribituda ndeke ibyabirihambana byabirithunga e Eranji eyuwene neru ighuthamu namaghetse iwapimaghu, obo namaghetse inanapimire neru naghu iwatsumba ngoku ghukanatsumba eboilo. Akabya nabirihya nabiribimba ghunamughe neru iwathekamu nomunyu. Neru iwaminya ghuthi omutsele amabirisya iwihaghu okwaliku kwitsi oyo omuli enyama, iyo- ghukatsu ghukakalhanga enyama, wabirikalhangayu, neru iwathekamu ibwane nebikayithayisibawamu ibwa ngesyanyanya, ebitunguru kutse nebindinebindi. Neryo ghukabya wabiribihiramu ibwa yabirihamba eranji nenyama iyinemu, neryo still iwithamu amaghestse. Iwuthamu amaghetse inabiritokoma, nomutsele inanapimire namaghetse iwabiripimaghu. Neryo ebyosi byabirihya, iwiha okwaliko neryo iwabya ighukalya kwitsi ighukabika erihika obuthuku obweriramu neribwa imuwalya. Kubakatakanizaya <hesitation> omutsele neritsumbaghu bathya omwabikuhi.